Jadi injo samang arakko sassa passadia ko rolo embere maing injo, injo emberea mone rolo ere samang maingi nu monei ere <hesitation> anu apa rolo arenna <hesitation> panaung mako sabung sabungnu injo pu-puta'-putara i erea paka anu injo do punna injo angsulu i busa-busa na lohe mi busanna gammara di itte intu jadi injo panaung mi ta sekre sekre bajunnu maing injo <hesitation> gusuk-gusuk mi samang andako gusuk-gusuk mangngang ko ngalle ko sika' nu sika i maing injo nu pela i ere na pera i nampa nu ngalle ko isse pole ere nampa nu anui nu ngalle ko ere bersih ako dahui sabung <hesitation> injo bajjunnu panaung mi maing nu panaung injo <hesitation> apasse araenna <hesitation> nu anu mi puta-putara injo naung sakgenna nganu tassala injo sabunga <hesitation> maingi tassala sabunga nanro ta sekre sekre rolo nampa <hesitation> ngalle ko isse mae maraeng embere nampa angka mi lampa mko anui <hesitation> alloi i